<noise> I Nizeria moa zao da anisan'ny tena matanjaky am resaky fanaova-bôly laha an'Afrika atoy. <noise> I fa nadrobaky ny tompon-dakan'ny Nation ny Afrika tam Foot-ball. Da i mana olomanga maro ami taranja io.